Haa nte motoo le taa la ñiŋ moto domondinmaa, n senboo se miŋ sanba noo n be wo le taa la niŋ n ŋa ñiŋ doo taa n ŋa a loŋ ñiŋ kuliyaata n ti le, n te a sanba noo la, niŋ n ŋa a taa n be n faŋ ne bataandoo la, bari n sa miŋ sanba noo, n be wo le taa la, n niŋ a ye a doomaŋ doomaŋ ñoo ti, niŋ n maŋ faa, kuu maŋ ke n na, ñiŋ doo muŋ be looriŋ n ŋa a tu jee, n si wo ñoŋ doo fula soto noo le